أيظًا أفظل طريقة عندي لإنهاء يومي هي إني أصلي العشاء وبعدين أجعد أقرأ شوية أذكار وشوية قرآن كمان، وبعدها بفترة يعني شوية يعني ممكن نجول بعدها بنص ساعة ولا ساعة ممكن أجوم أصلي قيام ليل وأجول شوية أذكار برظو وأنام، كدة أحس إني بنام مرتاحة مرة.